A coxiña do Perù a l'é influensâ da-i Inca che coltivavan a quinoa, patatte, o mais, mangiavan carne de maialin tipo d'India e de Alpaca con verdue e fruta. Dapeu son arrivæ i spagnòlli co-o riso, e galliñe, e vacche e a coxiña a l'é un pö cangiâ. Into neuveçento son arrivæ i cineisi che an portou atre tradiçioin.